الرياضيا الرياضيات شنو- الرياضات الي تطلب قوة بدنية هي ال كمال الاجسام - كمال الاجسام لانو تعتمد عالاوزان، انت كلما رفعت اوزان اكثغ بتكنيك معين كلما تكبغ العضلة، ويوم بعد يوم يعني لازم جهد اكبرواوزان اكثر- الاقل هي المنضدة ، لان المنضدة بس مجرد تحتاج تركيز